زه د میاشتې هره اوونۍ بازار ته ځم او د اړتیا وړ مواد اخلم. د مصرف اندازه د بازار په نرخ پورې اړه لری ځکه کله خواړه ارزانه او کله قیمته وي. که اوسط د اوونۍ تر یو سل او پنځوس پورې مصرف ونیسم، یو سل او پنځوس ضرب د څلورو اوونۍ کړم. د میاشتې اوسط اوه سوه پنځوس روپۍ په خوړو ورکوم.